کانګرو چې اسټراليا يې اصلي ټاټوبی ده قوي پښې لري او دوی کولای سي څې لوی واټن يا اوږد واټن باندې اوږده فاصله ووهي او دوی خپل بچی د خپله ګېډه کې يا خپله اغه خلطه څې لري هغې کې يې ځان سره انتقاله يي او د خپل د وجود حرارت کولای سي د همغه مطابق عيار کي.